هو احنا عايلة كبيرة معناها الحقيقة ولاد عموماتي منعرفش قداه بضبط على خاطر عندي يمكن حداش عم و عمة و بالنسبة لخوالي عندي اربعة اخوال كل واحد فيهم عندو زوج صغار كان وحدة معناها يجيو هدوما سبعة و لحقيقة منقابلهمش برشا نقابلهم كان فلعياد في اللمات العائلية و اكاهو